Anaty tô bôka fa avy nanagna tantiny magnano clarinette zalahy, izy are zany mampiasa regny karazana siramamy hely am'sase hely foagna raha io to de fa mamimamy rano rano fanaovagna regny jus regny, maro de lafy tsarany malôha izy efa volaniko teo môra mahamamy raha fa anà ndraiky voafandriky amin'izy mamy ai, m- lasa mamy loàtra le raha, karaha zany.